<noise> कीड़ा मकोड़ा अजीब अजीब आवाज निकालि के, एक दूसरे के धकेलि के और लड़ी के आपस में बात कइले के कोशिश करेला।